Toh da bor, diraw wala zuray i si ni sasabandi. Zamaa da ni ne ma zuray te lokaci kulu ni ne ma zuru, ni ga ni bon taabandi. Ni ga waasu wo amma day a man kamata ma te zuray ciine nin manci baŋkaŋ ga ɲga kuri hayo no amma da ni ne ma dira, lokaci kulu kaŋ ni go no dirawo din ga, ni di ni ga ma daama ka ba zura din. Doŋ ifo se zuraa din a ga bine lutu no. Da ni ne ma te watukul ni di da ni man hagway zuradin ga ni ga hin ka'koy ka ma fun kwama kaŋ wala mo ma hay'fo ma ka ma zuru, ni di a si boori. Amma da ni go ga zuru, ni go ga dira matekul kaŋ te dirawo din ga kaŋ ni go te kayna-kayna day kuma ni go koy naŋkaŋ ni ga baa, da irkoy yadda. Yaadin no, ni ga ni dirawo te da amma da ni ne ma zuray te lokaci kulu ni di zura din ga ni taa-bandi amma da ni ne ni go ga dira no, sannu a haŋkali ni di ni ga koy naŋkul kaŋ no ni ga ba. Amma da ni ne ma zura daŋ, ni ga koy bora din kaŋ go zuru, da ni na gana banda moso-moso Insha Allahu manci a ga ni yana soosai no a ga koy, ni ga ka. Ba guuri-ze yaŋ no ni go ga di, ni ma za yawo cine, ka te a zuray ciine da gumo wane kaŋ go ga dira kayna-kayna ni ga koy kay, no ɲga mo ga ka.